لو خيروني أن انا اكون ممثله او مؤلفه أنا اخرت أن انا اكون مؤلفه لأن انا دايما بحب اكتب القصص وبحب ألف سنريوهات كدا وبحب اعمل الحاجات ديه ف كنت اتمني ان انا أكون مؤلفه وكنت اتمني كمان أن أكون مؤلفه مشهوره والناس كلها عارفاني